ई ओसत मीयू सोमसी तैयार हाची मू आधा घंटा या साठ मिनट लागेच। होदूचू <hesitation> समय होदूचू दिनचर्या जीवनशैली व्यक्तिगत आनू आनू पसंदू नीच। दोनीपी जवा दू दिनचर्या। सोम्सी ईपा ता सर्शिमो, <noise> दोनीपि स्ट्रेटचिंग लाणो, धो ब्रश लाणतो, तौ <hesitation> शूसो, धो आनु डेयंग शूसो, दो घासा गाजीतो, धो खाऊ जाशो। धोनीपि आनु आनु बेग पेक लान्तो। धोनीपि ली बेरंग गवातो आनु कामंगो। हूजु धू इद सामान्य व्यक्तियू आवश्यकता दिनचर्यास।